في أثناء عاصفة قوية، جُرفت سفينة غامضة إلى شاطئ قرية صغيرة. السفينة كانت قديمة ومغطاة بالأعشاب البحرية، وبدت خالية تمامًا. تجمع أهل القرية بفضول وخوف، متسائلين عن سرها. حينما اقترب أحد الصيادين ليفتح بابها، سمعوا صوتًا غامضًا ينبعث من الداخل.